أفضل اكتاب جريته كان كتاب عبارة عن التنمية الذاتية، كان يعطيني أفكار جديدة عن كيفية تطوير النفس، أنصح أي شخص حابب يطور نفسه بقراءته يجرا كتاب عن التنمية الذاتية وكيف يطور من نفسه.